Ndai on bangata ngam on bedda seyo. Yide no dudiri pat, to on bangai don ko lutti ha seyo mon, mido sawra mon habde on banga.